یو څوک چې د تیرو دردونو هیرولو هڅه کوي د احساساتي درملنې او ځان موندنې سفر پرمخ وړي، ډیری وختونه د سختو یادونو او احساساتو سره مخ کیږي، او د هغوی پروسس کول او خوشې کول زده کوي. پدې پروسه کې د درد د اصلي لاملونو پوهیدل، د ځان سره خواخوږي تمرین کول، او د روغې مقابلې میکانیزمونه موندل شامل دي. په نهایت کې، دا د ځان او نورو دواړو بخښلو زده کولو، او د اوسني ورځې هوساینې ته لومړیتوب ورکولو په اړه دی.